ஓநாய்கள் இரும்பு மக்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் பல்லுயிரியலை ஊக்குவிப்பதோடு, உயிர் உற்பத்தியாளர்களாக செயல்படுவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலின் சமநிலைகளை பராமரிப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்க ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. மான் மற்றும் எல்க் போன்ற ஹெர்பீவர்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், ஓநாய்கள் அதிகரிக்கின்றன, இது தாவரங்கள் ஆரோக்கியமான ஆலை வாழ்க்கையை சார்ந்து மற்ற இனங்களை வளர்ப்பதற்கும் ஆதரிக்கிறது. ஒரு டிராபிக் கேஸ்க்டாக அறியப்படும் இந்த செயல்முறை, சுற்றுச்சூழலின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை பராமரிக்க உதவுகிறது. ஓநாய்களும் பலவீனமான அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட விலங்குகளையும், காலப்போக்கில் இரும்பு மக்களை உறுதிப்படுத்துகின்றன.